Mu féérine thiaabma, mu ringi gumbu nniima. Maa ni ma féérine thiaabma, ma ringi gumbu. Thiaabma fuu féé défini-t-t-nniima nfu féé di fu thiaabma dan. Ni thiaabma waa nangh, ma ringi ka gumbu-mu-mu-ringi ka gumbu. An mu la yongu fayema nangh mburu muu ringi ka gumbu nniima. Ni mu yongu mu fayema nangh mu ringi gumbu nniima. Mu ringi jonguri nangha nniima nlaa wumbu ni jaa nangh. Foo mu yongu ma fayema nangh gumbu.